أكثر شي رومانسي شفته كان في عيد الحب, يوم رحت مع شريكي لمكان مميز, كانت الاضواء خافتة, والجو رومانسي جداً, أكلنا عشا لذيذ مع بعض, وقت الغروب كان المنظر رائع, بعدين مفاجأة كانت لما جاب لي باقة ورد جميلة, هاللحظة كانت مليانة مشاعر حسيت بالسعادة والاهتمام وما أنسى أبد هاليوم.